ʻO Kaiāulu ka inoa o ka makani i Waiʻanae. E pā mai ka makani ʻoluʻolu i kēia moku o Waiʻanae a he makani ʻoluʻolu nō. Ua hala ʻē ka Puʻulena, aia i Hilo one ʻo ia ka makani i laila a pili i ka lohi o ke kanaka.